Ge̱jyoꞌ ríga̱ mbaꞌa fruta, ríga̱ láxa̱, ríga̱ limóo dulce, ríga̱ limón, e̱ste̱e̱, <hesitation> lemóo rí miga̱ꞌ, ríga̱ rí, e̱ste̱e̱, sandía, ríga̱ rí mandarina rá. <hesitation> láxa̱ mba̱ꞌwo̱ mangaa ríga̱ mangaa, <noise> ríga mangaa ndxáama <noise> neꞌgo̱o̱, ndxáama maxa <noise> mangaa. Xúgíí rúꞌkho̱ juun rí najma̱a̱ ge̱jyoꞌ. Najma̱a̱ go̱jo̱n, najma̱a̱ mangaa go̱jo̱n xtílo̱o̱, ríga̱ mangaa ríí go̱jo̱n náñi̱i̱ mangaa, ríga̱ mangaa e̱ste̱e̱, <hesitation> pepino mangaa. <hesitation> ra̱mbo̱ rá.